كانت لحظة صعبة جداً بالنسبة لي <hesitation> وهي أني اتهمت بالغش خلال الامتحانات لكنني <hesitation> أثبتت بالدليل القاطع أنني لم أغش في هذا الامتحان <hesitation> في هذي اللحظة شعرت جداً أنني قوية وأنني لم أخف من وجود المعلمين والمعلمات وتحدثت الحقيقة بلا خوف.